Nanagna biby karazany efatra zaho tamin'ny androm-piainako nitandenako, akoho zao an vôlohany defa nanagnako igny folo de piso an, roy nanagnako tamnio, de kivà raika foagna, de lambo a dimy.